Mbae jeajƚva yauyae ipuereviko yande mombaerajƚ ipuere yanderuguƚ guƚrokomeguä, ipuere yande pire kirai oyapo, erei oimevi iru jeaveva jare ipuere oyeapo kaviyae ikavitavi yande erei anitaviko oajaeteye ñamojeajƚ mbae yande amoguë gueruye iru mbae gueruye omboyea pƚpe jokuako ipuere yande mombaerajƚvi